Mmoa bebree wɔ hɔ a, bɛdeɛ anadwo ne bɛtumi ɛdi bɛdwuma ɛma no ɛyɛ kama. Saa mmoa yi deɛ, awia berɛ mu no anaa awia no na baa pɛ baabi akɔhyɛ. Na mmom sɛ adeɛ san, ne baapue. Na baa bɛ nso babɛyɛ bɛ nnwuma ahoroɔ. Mmoa no bi ɛte sɛ, aboa Apan. Ɔno deɛ anadwo na ɔhunu adeɛ enso anadwo na ɔpue. Yɛwɔ aboa bi te sɛ Patuo. Patuo ɛnso ɛpue anadwo, awia wo nhunu no da. Yɛwɔ aboa bi te sɛ Bogya, ɔno deɛ anadwo ɔsosɔ nkanea. Ɛnti wo nam a ɔsosɔ nkanea hyerɛn ɛwɔ wo kwan so. Yɛwɔ mmoa bi te sɛ Kra ne Kraman, anadwo nso bɛdi dwuma pii. Aboa Wɔ nso, ebinom anadwo ne bɛpue ɛba bɛdi wɔn nsɛmmɔne. Afei ɔbɛpɛ mmoa akyekye wɔn Yɛwɔ mmoa bi te sɛ Atwerɛ. Atwerɛ nso yɛ aboa bi a ɔno nso anadwo na ɛno nso ɔyɛ dede, ɔsu ɛyɛ ne nnwuma ahoroɔ Yɛsan nso ɛwɔ Ahunahunamma, bɛ nso bɛtaa ɛpue anadwo ɛdi dwuma ahoroɔ pii.